Gne karazane zavamagneno velesiny koa zany dabohiny zany: <hesitation> batery regny na amponga io zash ndre sy mifidy ndre a daboigny ame tagna zany izy na ame hazo amegnany gira zashy.